Abaana ab'obwire obu biine amashemererwa ninga ab'emyaka makumyataano enyimaho nibo baabiire biiine amashemererwa, ahariinye abaana ba- baakare emyaka makumyataano enyimaho, bakaabiine amashemererwa kusinga abaahati, habw'okuba abaana baakare ebyetaago byabo bika biri bikye waabigyeraagyeranisa n'ebya hati. Abaana abo, ebintu ebya birabareetera amashemererwa bika birye ebintu bikye, bikye munonga kusinga ebya hati. Ebintu nk'oku nk'okuzaana emizaano zaakare, kumara kumara obwire n'abaziire baabo n'abanyabuzaare, kukora emirimo nk'okuriisa embuzi, kuhinga, bikaabirabareetera amashemererwa kandi obwire obwo, abantu bakaabatakufa munonga ngu abaana bafune, bafuniremu eby'okubateganisa obwonko, mbwenu abaana baakare, bakaanibashemererwa kusinga abaahati.